Yonki ɗam adama e woodi daraja, ngam yonki duuniya, yonki neɗɗo gooto, daraja maa ki, daraja maajum ɗum hewtii dow e les e ko woni nder majjum, ngam bono neɗɗo koo o suka, koo o mawɗo, koo debbo, koo gorko, koo ɓaleejo, koo boɗeejo, fuu haandi ɗum sura yonki maako.